<noise> yàggut telefon yàggut, <noise> rajo de moom <noise> yàgg na tuuti <noise> parce que rajo <noise> mun naa maase ak rajo walla bu fekkee magante na ak rajo fii si afrique bariwut, <noise> parce que maa ngi fàttaliku suma bàjjen mu ngi yore ra- man dundoon naa ko, yàggut. Tubaab yi dañuy avancer àdduna bi day avancer nit mooy àdduna. Nit mooy àdduna, <noise> boo déggee àdduna nit yi, tubaab dañu avancer ñun ñu avancer. <noise> oto yi bu ñu njëkk <noise> a liggéey dañ ko doon manuel mu tàkk, <noise> léegi caabi ngay def <noise> léegi nga bus ay button mu tàkk, tubaab yi ñu ngi avancer ñun tam ñu ngi avancer, lu ñu liggéey bu paanee ñu defar ko. <noise>